Bha usa a humono, bhima afin fa oso omai, eyina robo sa asa robhana bho. Ora that ora egom o, ora avoi hobo, or avoi hovon o, ora reme romai ọ ora eme o, ors ekpaheyong or bhima afinana fasa bhomai, se eyina robo asase ora bha robo era ethabho eyen. Onoo reme saa remai mamai afometo ayeng aro ora ozeng bha bhoven aosi faosi, or oʒen bha huyang kwa oʒeng bhanyi ba ogwa athaabho mma aʒee o. Afa fi bhanyi ara bhuno anyi ogwa or ava nsinesine afiara maggu bho ogwa, so ogwa ethatha bho. But reme se a rethare aathor mma se huyang kwe ars bhathang bhose a bhahararam. Asa areb bhose reme homai anyi, ebhomabhom o. Sa aa bhara hor, inui ase ikubho ja ibo reme homai seasen onoo so ovei hovon, o tu gwara ahumo ase bha donaose, behumo ase bha ovai ɛdu ọ, ovai ɛdu ora onoo gwe ohura ofinene onoo bhe hub o. hɛbub asenana sa hevangai vengai ọ.

Bhekpa rase bha asa bha humo bha tha bemene bho mma bhanu ethoma hesare. Ado benjiana emare ehumo ehobe be so gba ora bhekparese jere, inozin wire ara ragwa jere esa egwa ehumo ebo bhimai aldo. Ora retho robhoi, ora retho etebhere romai, ara bhori bhova reto azera bha reto hizuma din, nta reto etebhene ro- omai ọ. Ora unonoi omai, ara o bhokpa huyan kwere bhava ipine bhovi bho. So omai bha ekpa iso ara unonoi, ineb ara bhumamai fenjene fe ora bhumai ekpaiso, so akuma bho omai so oyina rase bhekpa rase inozin, je era ehumo oobo. Ayina okpara o bhetonta akubho atee hehaan so ora ogbora bhoven fa ehumo oobo so robo se sa roku eto- oho-ɛto, obhaʒi nta osa ova evurere onyi bhekpa rase onyi ragnia, onyi bhanyi, oyina hosaa kwa hokubho, kwe oja sa ahobha bhanyu bho agwa atten o. Bhumai oyina ntara bhoʒeb rase bha bhirsi attạạno. Osom esani gwa ananu ara ayobhere bho aʒeng aro egbee anarani. Bha ohira hunnaa, reto rinbhoi reme rinmai, mpa hevai a hovonọ. Rase sa rakaky bho both rase aharara ara rase anoepine ja ra bo ono- ohi- ono bhima afi afi. Bhima, fa asa bhima, fara ọnoọthum a humọnọ fi oʒeng, ehure ehumo eja anọthọm ehuma ebọ fi. Ehumo ọnọọ gwere ese bha dọn aose sa bhe ejobhere hiso. Sa bhe ejọḅheno hiso sa eʒeng fi, ejiang ethathai rogwa, inozin, gwe ora ọbọ ḅhimai fire. Oʒeng bha anune agwo nta anu ɛtgomạ je esare sare, aothaabho. Ayna redaa bha bhosr fa bhazi oning ose bha rehor aojebhene hiso, piru bharetho aba bha ivon so oyina huyan akwenana kwe aræng aro bha hora aofa, apio repibho, akpene onotgum. Onoothum gwene ora ro inau, or kpamkpam nore sa ava rogwa raava afi rekoa sen arong rogwa sere ayina robo sa asebho bha bha noo aose aharara, bhothaan atgaan bhose fa ara yina robo. Ozeng bhanire, awune awune mma ayina hothene kwara anang bha hisi oʒene asu zizia bha mam. bhare fe, aojebherr hisi sa ojebhere ho ayeng aro bhaohora hora, apip repid. Hamma harub hagws. hunne aku, kpene onoo bboven fa bhomai nzia bhathaithai bhoven bhonyi fa ara anang ahumo athenọ sa anang bhoven ferr araa bhaa redaa hisi ovie, athen athen.